Ny fomba famokaran'ny lokanga foa ah <hesitation> manao akôro dô na la na mi amin'ny tanàna iray ianao ah ery amin'ilay tady ery ambonimbony de ety amin'ilay tady ambanimbany sotisotomina amin'ilay ohatran'ny hazo lavalava iny izany ah mamoaka naoty na mamoka feo ilay lokanga.